الاوجات اللي حسيت اني سيئة الحظ فيها يوم وفاة اختي كنت لحالي ما لجيت احد يسندني او يوقف معايا او يخفف من حزني وصدمتي طبعا شاركت حزني شاركت الصدمة لحالي كان فعلا حسيت اني سيئة الحظ بيومها.